Tu e ese gmma ɓe, nɗye ese ga fumin mi dna e-mi pi’o, azogo yi’o mwa bare, ko a ɓe yi’o mwabne, aɗye ese gmma fa ynai gbmari, nɗye ga chna yi ɗye aze gnaw ɓiɓi ga dna ɓe ga ɗo ban tnan, ese ga fu za, eɓe bye bye nyi nɗye a snu yna, atu nuwna na, a kna nuwna nagnu kpe he, nuwna nɗye a tun hna, aga bma a fnu nte fi’o a, a snu aga fi mangolo a fnuntelo, dodo, kari fnunte, dodo gayi kari ɗye gulu dodo, gayi kari gbere, dodo, achni kamɓu lu fnunte, afi e nuwna hna lo a fnuate yi’o mwa bane, nɗye ese ga fuza, agatuna a fuza dye ese gnuma fa yna. Eɓa hnalo kari nyi hna agawo tuna eza myi chni wo sni du, mangolo be wo fnunte, ɓe wo guhe, aga wo tuna giza eza myi chni wo si, wo fu, ke wo sni, b nde nɗye aga nuwna hna fu he ‘zni kela he pu ya, aga hedye pu pulu de godoyi chi ekate’o. Katen dye hna papa yna, azhi alo mi ynadodna ẻ kate yna ena ɓe zhi wo chni wnuwnu ẻ ynandon chnimwa knunu ga cho, bindi ena ga chni ku ku’o, wori fye wozo yi, wori fye woyi gazi ga pui aɗye a, de chnimwa knunu dozhi kni a ku ena hna lo nɗye woga snu shna nɗye woga snu shna nɗye woga woga tun gu nyi eɗye ada napu hana hna awo knu eɗye tungu hna da knu ya, kate nɗye ynan dna hna hega dye dye woyi boma gnu yi, to sasale. He dye ndye ese gnuna a he wna yna eɗye a la he dna e kate ɗye yna bye, hega dnalo he wo bama gnu hna shna, a to he nuwna nagnu hna fug e chi gbe hna a to he fug e lo ynan go gye ese hna ga duya ge yna, nɗye ese hna ga du he ya ezni aga godo hna eɗye he de fara zni he se gala, ke ha da gbmi ẻ gnuma, ese gnuma wa duya hnan. Shnan dye asnu a snu a ɗye ese yi yna hnan. Gbmase fululuwo ye gbo, ɓedo ese gnuma gbmase nyi hna nɗye gɓmase ga chna zhi, aɗye a chni gbma se na wye, to wyi sni, awye de gbmangoe, tso, ese gnuma nyi hna wori chni yi ynuma, wo zhi eɗye eza bya ke he knu knu ye gigi hari azado aga nyi gna kedo, wori hna yi ese gnuma hna kuma shu a ɗye a jni ese gnuma yna hnan de nuwna na gnu yi ɓedo a fnunte fi’o.